Pueesh caneiin nashoc ñiucuac a guiey shugua alock ningoin marangun bien paran nat mi jiatno anok dotcka mijiar acojinier param paran makielque que animalito quemal mapeyl mapeyl quema sapan matsampa aiyey asotcua pamaran umbie y pajier mi cualj quiel luybien para jetmijiatnu chielta paran vaya quiela paquel micuala payal mi cual mata mmju